ⵡⴰⵔⵏⴰ ⵙⴻ ⵎⵏⵉⴽⴰ ⵡⴰⵀⴰ ⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏⵉⵍⵓ ⵎⴰⵡⴰⴷⵎ ⴼⵓⵍ ⴰⵀⴰⵍ ⵡⴰⵏ. ⵢⴻⵍⵉⵏ ⵎⴻⵡ ⴼⵓⵍ ⴰⵀⴰⵍ ⵡⴰⵏ. ⵜⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⴰⵀⴰⵔⴰ ⵜⵉⵢⴰⵎⵓⵣⴰ ⵏⵉⵍⵀⴰ ⴼⵓⵍ ⴰⴷⵡⵓⵏ ⴰⴷⵎⴰⴷⴰ. ⴱⵉⵙⵀⵉⵏ ⵡⴰⵔⵏⴰ ⵙⴻ ⵎⵏⵉⴽⵉⵢⴻ ⵜⴰⵙ ⵎⵏⵉⴽⵉⵢⴻ ⴽⵓⵎⵎⴰ ⴽⵡⴰⵙⵉⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⴷ. ⴼⵓⵍⵉⵔⴻⵜ ⵀⴻ ⵜⴰⵍⴰ ⵎⴰⴷⴰⴷⵓⵏ ⵜⴰⵙⵜⴰ ⵎⴰⵏⵡⴰⴼⴰⵍ ⵡⴰⵀⵉⴷⵜ. ⵜⵓⵙⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⴳⴻⵉⵜⴰⵎ ⵎⵡⴰⴷⴰⵜ. ⵏⵉⴽⵓ ⵀⴻⵜⴰⴳⵉⵜⵜⴻⵏ ⵜⴰⵀⴰⵙ ⴱⴻⵜⴰⵔⵡⵀⴰ. ⵎⵡⴰⴷⴰⵜ ⵎⵡⴰⵙⵉⵏⴰ, ⴰⵍⵇⴰⴱⵓⵔⴰⵜ ⵎⵡⴰⵙⵉⵏⴰ ⵔⴰⵢⴰⵇⴰⴰⴷ.